Banywani bangye baaba barangambaho omu bantu abandi, <hesitation> ekindamanya bara barangambaho nk'omuntu atarenda akamanyiiro. Tindenda akamanyiiro kandi na banywani bangye barakimanya. Ekindi eki barangambaho baaba nibagamba n'abantu abandi ba barabashoboorora emicwe yangye n'oku ndatwaza baragamba ku nyine emicwe mirungi yeah nyine emicwe mirungi konka tindenda akamanyiiro, <hesitation> ekindi barangambaho nk'omuntu oreeyemerera, omuntu, ekindi tindeeshengyereza nyowe tindeeshegyereza kandi na banywanii bangye barakimanya mbwenu baaba baragambira abandi abantu barabagambira ngu Shidura we tareeshengyereza n'akakye; tareeshengyereza, tarenda kamanyiiro konka waaba omumanyire gye waamumanyiira n'omuntu murungi aine emicwe mirungi, abantu nibabaasa barabaasa kungambaho gye konka ahandi baba barakimanya ngu tindenda akamanyiiro, tindeeshengyereza byona nk'ebyo konka ahandi ndi omuntu murungi.